المكان الي ما زرتونو قبل واتمنى ازورو، الاهرامات بمصر - لان اغشعا انو شي ضاهرة كلش فريدة من نوعها ، ويعجبني حب-عندي حب استطلاع وحب استكشاف انو اغوح واشوف اشكو جوا الهرم فوق الهرم، المقابر الي جوا، المومياء، هاي السوالف حيل حيل تشدني